Éduinie emieŋ banaediale búduñ: édunieḃai ebareke, neḃai ebakara, neḃai éduni eñamotu boñamotu. Neḃaikuśeġufieko muṗeniġuḃeeduni. Édunie ṗoeṗoe diṗoeṗoe enalelus íġurele, dúlu dúlu nílili, añadifiaġaɭo diaemiame diaemiame . Ídunie soźifiami źimifia ífiiġi, moini ebakara, ebareke ni eñamotu ñamotun ñíndema ñiriãriã. Edudunie ṗoeṗoe móźizoemi, ebakara eɦaŋinzezuni. Bakara moġunami kaźonee ediale neɭãi enaalus ébapie moimi ebareke, doeñaḃanela timi muśõs efeku, neriã biḃi ebubui éduni, eadiḃe nibuna nebune neleḃurene ɭã